طعامي المفضل هو سندويشات الشاورما، أحب طعمها اللذيذ خاصة عندما تكون محضرة بطريقة مميزة مع الخضار والصلصات ففي الصيف أستمتع بشاورما الدجاج بينما في الشتاء أميل للشاورما اللحم أعتقد إنو الأجواء تلعب دوراً كبيراً في اختيار نوع الطعام، في الأ-الأيام الحارة أحب تناول الشاورما مع سلطة خضراء أما في الأوقات الباردة فأحبها مع صحن من الحساء، الشاورما دائماً تعطيني الطاقة.